مالیزیا چی ده د مختلفو کلتورونو هیواد دی چی خلک یی دمختلفو قومونو څخه دی لکه ملایان هندیان او یو څه هم چینایی بودایانو هلته اوسیږی مالیزیا چي ده مختلفې غذاګانې لري .او خلک یی د مختلفو فرهنګونو او کلتورونو څخه دی چی مختلف جنشونونه په هرکال کي دوی لمانځی او پدي جشنو سره خپل فرهنګ نوره دنیا ته ښه یی